में टीवी के बिना रहना पसंद करता हूं न कि संगीत के बिना क्यों क्योंकि टीवी तो स्थाई रूप से बैठकर देखनी पड़े और संगीत को तो हम कहीं पर भी सुन सका जसा अपन काम कर रिया तो संगीत चलाके अपन काम भी कर सका और संगीत भी सुनतारा। संगीत में धार्मिक संगीत हो कोई सा भी संगीत हो उनको सुन सका। और टीवी टीवी तो एक स्थाई रूप से रे। टीवी <hesitation> टीवी अगर ज्यादा देख़ांगा। तो टीवी से आंखे भी खराब होती है। आंखों पे साइड इफेक्ट पड़े। ई वजह से हमको टीवी छोड़कर संगीत सुनना चाहिए। ज्यादा ज्यादा संगीत सुनबा से अपनो मन भी लागे ओर काम भी कर सका।